أكيد <hesitation> أرقام عشوائية إهي اتنين وتمانين، واحد وتسعين، ستة وتلاتين، إداشر، تلاتة وستين، اتنين وسبعين، خمستاش، سبعة وخمسين، أربعتاش.